Llimi taanfani conaki rayuwa bumidido simtasa llimika tabusikoina dibalupiya, sintamma allimi azama busasimu kwabusaginka ditsaraiyadika asim mebusu dugulum asima ebahitusu dolehambazejika dadimakaratu conakim damara illimi sukwa dima llimika, koina tangan yikwaikitai vazusizau kwazusuka dibawusi lapiya alliminusiji burusi amma sintansudiwankim timallimika tonaka tididugulum timabusagimu tabatagagim toti dodamuwa, amma illimitansuda yamma sinka ko tazatagan yikwaiki tabawusi lapiya sibida wanka llimita anfani sosai hamba zaijika conakim ko ina ko ina sudikaratu koinakowa didono ilimi donosi, inna gyaruni inna wutlimi conakintlinata karatu dama kowadimaka llimi badabitaimakya llimita anfani sosai, fatamma ilimyu to faji zaki faji zaki fasimmuwihamu amma fakwadima allimika, to shikenan fanaka fatseresai inna muntancinahu yauwa tadadi sosai allimi.

Sabida wanka mahimmanci na llimikajika bafida llimitima damuwau diyadarhinusi dimakwa paatanbewi, dumunad mawankau ditnusi dibibada muwanusi dipiyau tobadutima llimikwa azugabasaginmu saidai dimadidamuwa kwafadatamur suwibuburusi diburusi tamarma baburu su to dira busidika, sabida wanka dohe llimi tijikwahalnama conakim a llimi tiji <hesitation> kwabainakowaconakim baburusu yauwa sabida wanka dole kowadazai lenusi amakaratu sibida dima llimi disani hambadimaki diwayedorayuwa naduniya conakim llimi ta anfani sosai dimagabu, mutlawansa yagwai ammadipiya vunuwun muntlawansa yagwavuna wiyasibuda dahai ta anfani susai allimi kowa conakin inna gabuna inna garna kowata lullimi domin me domin ditsire, innamutunci nusu sabodawanka llimi ta anfani sosai. Llimi fatan <hesitation> fatasuda llimika fatansuda llimita fiyabahu koinna fabalapiya fapiya kamlapiya kokuma fadima <hesitation> anfani innalliminafa rayuwakajika midatadima godiya, yinsiya tsama llimi kamatatsa llimi wutliminma dibatlin koinna kokasar wajema tli mgu iyaze tlim kwadima llimika awutlimika, mimidinsutama abatlasai amma wutlimi kam conakim tlimjata kokari inna karatu dimallimi toki nazatlin koinna dibatlindipiyau tetatsasaa yinsi, yinsitazai mibalapiya inna <hesitation> llimi minai su afanina llimi sosai simazusu kotan gan yukwaiki dizusu dibusi dipiyau, kotangan yukwaki simdibusidipiyau daliliji ka llimi ta anfani dimagabu, conakim miji ashihi mimaflimi amma conaki wutlimi adillimiyai tindaga asukaratu tlindigatu conaki, tatsatlin saa ayinsi yinsitaburma yauwa takarama darhatuwa yinsi mimora llimu nawutlimi. <laughs>